أكثر الصفات إللي تعجبني في الأشخاص وتخليني أحب ذا الشخص! إن يكون ذا الشخص كريم هذي من أكثر الصفات إللي أحبها إن يكون شخص كريم، كريم في ذوقه، كريم في أخلاقه، كريم في صفاته، كمان كريم في انفاقه، في حسن ظيافته، في كل شيء هذي من أكثر الصفات الحلوة عند الأفراد.